हम्रे अपन खानामे स्वादके तहिन नोन डरना चलन हइ अर्थात नोनले हम्मर खानाके स्वाद बढा देहता । तभिमारे हम्रे खानामे नोन डरती । नोन दुई मेरके रहतियाँ, एक ठो रहता रोडी ओला नोन आउर दोसर रहता बुक्नी ओला नोन । रोडी ओला नोनके ठाउँमे बुक्नी ओला नोन डरलेसे खानामे बाहुत फरक पर्ता काहिकी बुक्नी ओला नोनमे आयोडिन रहता आउ हम्मर स्वास्थ्यके तहिन मजा फे रहता । तभिमारे हमरे आयोडिन युक्त खाना खाइक मारे आयोडिन ओला नोन डर्ना चाहिं जरुरी रहता । आयोडिन नाई रहल नोन डरलेसे हम्मर घेघर उघर हुइना सम्भवना रहता । अइस्तहिं करके आयोडिन ओला बुक्नी नोन डरलेसे हम्मर खानामे नोनके मात्रा ठिक्के परे सिक्ता आउ रोडी ओला नोन डारब ते हम्मर खानामे नोनके मात्रा जेदा फे जाइ सिक्ता ।